Engkato akkegunanna kulkas e supaya najagai anre-kanreta mauni matasa e mauni mamata e deqna mawari ato deqna makekbong pakecce i anreta sibawa pakecce to wae rinung